Ny isana lokombolo misy an <hesitation> raha ny natoraly ihany no resahana dia misy eo amin’ny dimy eo angamba fara fahabetsany.